<noise> enfrijolada uy- uyowná ñaꞌg udze, guꞌn uc̲h̲ixkwaꞌná zuwná më uyelogana uchugná x̱ich uguná nup seid ukë gunu seid, uyab biꞌl knu lo seid uyelogana sdzëꞌ giat, ukeꞌná giat lo seid lo seid lëꞌ giat lëꞌ biꞌl knu zob xlëꞌb xgoꞌbezë giat lo biꞌl, uyelo ux̱ixkwaꞌná gunu lëꞌná ux̱ixkwaꞌ schop ngow uc̲h̲ixkwaꞌná ngow, c̲h̲aknu gaꞌynu ux̱ixkwaꞌná ngow chopga chopga ngow kad tiꞌbnu, uc̲h̲ixkwaꞌná tsiꞌ ngow yelo ux̱ixkwaꞌzë gunu lëꞌnu uzob zob lo mës, lëꞌnu uyowzë. Dzesilna ux̱ixkwaꞌná kald ngid, kald ngid uyowná, kald ngid c̲h̲ixkwaꞌ xiu c̲h̲ët ngid lox c̲h̲ak mbi man, xc̲h̲ugyuw man, lëꞌ nis zob xlëꞌb lëꞌ man xiab lo lo knu, xlëꞌb man lëꞌ ic̲h̲ë xlë man sia, sia x̱ichna, midzngidna, kwlandrna, ptionna, snup giꞌn tind par ideꞌd kolor chenu. Lëꞌ kald uyelo uyey lëꞌma gow.